Бод ба ман бо озодӣ ва ҳаракат ассоатсия мешавад. Вақте ки бод мевазад, баргҳо мерақсанд ва ҳама чиз зинда менамояд. Бод метавонад ором бошад, мисли навозиши нарм, ё пурқувват, мисли огоҳии табиат.